Ebiro ebikasa embere ingabiribyaho mukali mutheke omo bwayi obutheke, ngayisunza oko wayi inasyabya muyi muneene inganawithe obuthalha ndeke ahananganabirikira abanywani bayi, abanyalughanda, ithwikalha ithwahanulha ebyathukanza ngasa nganza oku wayi ikwasabya enyumba iyinemo ekathi wayi, e ekathi w'abana bayi abw'obukali, n'ekathi w'abana bayi obw'obulhume, n'ekathi ew'abagheni obo n'ama ng'abanywani bayi bamasa bakasyandebya ahanangabalalya, ne- ne ihabya ingathunga n'ediro eyayi ahangangahumulira ahanganabya ihane ng'eyiringa ahathukalhangirira kw'ebisasani then ne ihabya n'eyindi aha aheririra, <hesitation> nganza ingasyayisunza okuwayi ikwabya ikune kuthya neryo ejokoni nayo iyabya iyineho iniy'eritsumbiramo nayo imune obuli kindu ekyosi kyosi.